Al e dificil truvé i nom di strüment müsicai ën piemunteis la chitarra, ël pian, ël viulin, la viola <hesitation> cuesti si le a sun i nom chë cunosu ën piemunteis